Yaji araete pe ko jaema opaetei ma yaja yayemongueta ya vaera ko pe amogüe oime ma omaeti jaema okua arata diciembre pe jaema yarata opaetei vae ko pe ipuere vaera mbae ñanoi vovi ara pe